د سترګو د ساتنې لپاره دا لارې چارې مهمې دي: د سترګو پاکوالي ته پام کول او د تېز لمر په وخت کې د لمر ضد عینکې کارولو سره سترګې خوندي کیدای سي. له ډیرې نزدې مطالعه یا تلویزون لیدلو چي ډډه وسي او د کمپیوټر یا موبایل کارولو په وخت کې دمه اخیستل اړین دي. د سترګو د لید د پیاوړتیا لپاره د ویټامین اې لرونکو خوړو خوړل، د سترګو په ساتنه کې ګټور دي.